Gəte, kiyi, gəakənnə, həgəy, hanje, həarakə, tuəlor, wəaskə, həliegəar, həkan, hakanuə gəte, hakan’uə kiyi, hakanu’e gəakənnə, hakanuə həgəy, hakənuə hənjie, hakanu’ə həarakə, hakanu’ə tualor, inakanuə, wəaskə, hakanu’ə həlie gəar, haguə, haguəu gəte, haguə kiyi, haguəu gəakənnə, haguəu həgəy, haguəu hənjie, haguəu həarakə, haguau tuəlor, haguəu wəaskə, haguau həliegəar, fəakə, fəakəu gətə, fəakəu kiyi, fəakəu gəakənnə, fəakəu həgəu, fəakau hənjie, fəakə wəaskə, fəakəu həarakə, fəakuə tuəlor, fəakəu həaliegəar, hakan həgər hakan həgəyu gəte, hakan həgəyu kiyi, hakan həgəyu gəakənnə, hakan həgəyu ha̱gəyu, hakan həgəyu hənjie, hakan həgəyu həarakə, hakan həgəy tuəlor, hakanyu wəaskə, hakan həgəyu həaliegəar, hakan hənjie, hakan hənjie yu gəte, hakan həjiyu kiyi, hakau həjiy, gəakənnu, hakan hənjieyu həgan. Hakan hənjieyu hənjie, hakan hənjieyu həarakə, hakan hənjieyu tuəlor hakan henjieyu wəaskə, hakan hənjieyu həaliegar, hakan həarakə hakan həarakəyu gətə, hakan həarakəyu kiyi, hakan həarakəyu gəkənnə, hakan həarakəyu həgan, hakan həarakəyu hənjie, hakan hara, kənyu həarəkə, hakan harəkayu tuəlor, hakan həarəkoyu wəaskə, hakan həarəkəyu həaliegar, hakan tuəlor, hakan tuəloryu gəte, hakan tuəloryu kiyi, hakan tuloryu gəakənnə, hakan tuəloryu həgan, hakan tuəlaryu hənjie, hakan tuəloyu həarəkə, hakan tuloryu tuəlor. Hakan tuloryu wəskə, hakan tuəloryu həaliegəar, haka wəaskə, hakan wəaskəyu gəte, hakan wəaskəyu kiyi, hakan wəaskəyu gəakənnə, hakan wəaskəyu həgəy, hakah wəaskəyu hənjie, hakan wəaskəyu həarukə, hakan wəskəyu tuəlor, hakan wəaskəyu wəaskə, hakan wəaskəyu həaliegəar hakan həaliegəar, hakan həaliegaryu gəte, hakan həaliegaryu kiyi, hakan həaliegaryu gəakənnə, hakan həaliegəar həgay, hakan həaliegaryu hənjie, hakan həaligaryu hərakəy hakan həaliegaryu tulor, hakan həaliegar wəaskə, hakan həaliegaryu həaligauy aruə.